أفظل إني أرسل رسالة نصية علشان يكون <hesitation> ما هو ظروري يكون عندي الهدوء، أو ظروفي المناسبة، أو ما في أحد جنبي ،فهاي الأمور كلها <hesitation> تناسب إني أرسل رسالة نصية، لكن إجراء المكالمة يتطلب إني أكون لوحدي، وعندي هدوء عالي ،وهذا الشي صعب إنه يتحجج.